Raha ohatra hoe resaka tambazotra sosialy za zao magnaraka tambazotra sosialy a indroy isan'andro akeo. Antoandro a za matra- mahatratra eo amin'ny dimy an'efapolo minitra de hariva eo amin'ny telopolo minitra, <hesitation> zaigny zany a temps-gna laniko fotoana laniko a rehefa ohatra hoe magnaraka resaka tambazotra sosialy zay.